Ny ahy ny akoho tsy andrahoina no tiako fa endasina, dia rehefa ilay mikarakara an'azy iny an, maka matetika <hesitation> > ny feny no ampiasaiko, dia somary rasarasaiko mba hiditra any anatin'ilay nofo tsara ilay ilay tsiron'ilay izy. Mba ho masaka tsara izany ilay izy rehefa ilay endasina iny an, dia <hesitation> > asiana sira mazava ho azy. Dia avadi- avadibadika. Rehefa masaka ny mendy tsara ny ilany anankiray an, dia avadika izy mba ho masaka indray ny ilany. Ny menaka tsy atao be menaka be fa izay mana- izay hanamasahana azy eo fotsiny.